دائما نفضل انني نكون موسيقار لان علاقتي بالموسيقى دائما علاقة علاقة حب الرسم حتى هو جميل ولكن انا كدجيني الموسيقى هي الفن الادوم